Aloa se piggia o spassolin, se ghe mette in çimma o dentifriccio e se cominsa a frettâ i denti, primma da l'ærto verso o basso, dapeu da-o basso verso l'ærto, beseugna spassolâli tutti ben ma pròpio ben. Anâ fiña in fondo, dapeu, ansci primma de passâ o dentifriccio beseugna primma passâghe o fî interdentâ ò i scovolin coscì da un à l'atro se ghe fa poliscia pe ben ben e no se forma a placca batterica.